Kô za mampan̈atra zanako mitaingin̈y biskilety, andesiko <hesitation> plasy marin̈y tsara be aloha izy, tsy raiky <hesitation> mikitoatôn̈a àby in̈y, avy eo tan̈ako izy an̈abon̈any eo ambelako, andesiko andesiko izy kô fa itako amizay izy matôndra ten̈a raiky, avôtrotro amizay, avy eo ndraiky man̈araka marin̈y izy eo fo tsy miala lavitry izy, ziosika izy mavita.